انا افضل انه اقعد من هذول الثلاثة اني اقعد على الكنبة لانه الكراسي اوقات تكون اذا يابسة ابدا ما تكون مريحة، والارض كمان ما ارتاح فيها، خصوصا اذا الارض ما كانت نظيفة، واذا نظيفه الجلسة ما تريحني رجولي تعورني، واحس انه يصير فيها تنميل، فانا ما احب دع الشعور.